जू नौकरी इंटरव्यू च वेकी तैयारी में कम्पनी बारा मा पता हूण चैंदू। सामान्य सवालों जवाब भी प्रैक्टिस भी कन अपड जू अनुभव वा कौशल च स्पष्ट रूप से समझाओ और आत्मविश्वास भी बण्यू रैण चैण। सही कपडा पैन और जू भी इंटरव्यूर सवाल पुछणू सही जवाब दीण।